د رڼا زیات استعمال د سترګو ستړیا زیاتوي. کتابتون یا سکرین ته د اوږدې مودې کتل خطرناک دي. هر شل دقیقې وروسته سترګو ته استراحت ورکړئ. په لمر کې د افتابي عینکو استعمال ضروري دی. له ډېرو روڼ څراغونو څخه ځان وساتئ. صحیح غذایي توکي، لکه ويټامین اي، سترګو ته ګټه لري. د سترګو هر ډول خارښت یا سوروالی ته پام وکړئ.